अगर कोई कैफ़े में आप कॉफ़ी पी रहे हैं और आपकी कॉफ़ी क्यूँ के ऊपर गिर जाए। तो सबसे पहले तो आपको उससे माफ़ी माँगनी चाहिए। और ये कहना चाहिए कि ये हमसे गलती से गिर गई है या कोई कारणवश गिर गई है। आपको उससे अकड़ के बाद या उनको आपसे अकड़ के बात करने पर। आपको विनम्र रहना चाहिए शान्त रहना चाहिए कहे कि ये आपसे ही गलती हुई है। अगर आप चाहें तो वो कॉफ़ी उनके टेबल से हटा के उनको साफ़ कर सकते हैं। और अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं कि आप वो कॉफ़ी को साफ़ करें। तो आप होटल प्रबंधन के किसी भी नौकर को बुलाएंगे। उससे कहें कि ये हमारी गलती से फ़ैल गई है और आप इसे साफ़ कर दो। और जब भी आप उससे बात करें। तो हर बार माफ़ी माँगते रहें और कह दो कि ये गलती से हुआ है। ऐसे करने से वो आदमी के प्रति आपका व्यवहार और आपके प्रति वो आदमी का व्यवहार। दोनों में कोई भी अंतर नहीं होगा और एक सामान्य बातचीत भी शुरू हो जाएगी। ये एक मारे ऐसी स्थिति में होश में रहना चाहिए ना कि झगड़ कर या अकड़ के।